פי אלחקיקה נפדל נכון ריאצ’י משהור, בחית אלריאצ’ה תכון אלשהרה דיאלהא זווינה ו כתכון עאטי אלמת’ל ו אלקדוה ללשבאב ו אלאטפאל, ו פי נפס אלוקת חתה אלג’סם דיאלכ תתכון חאפט פיה, דימא חאצ תכון עלא אלליאקה אלבדניה מזיאנה, האדאכ שי עלאש נפדל נכון.